Sapuniti ke kepaisye eng tililindo ii mi che peeki ako mii chemukulen, ako mii cheu pusyek. Ko cheu pusyeki kepoisyen kemwetisyeni, keunishen ak ingoroiki, muuch iunen kapchoo, komito che komii kora che chemukulen, chemukulen komuuch iunen kora ngoraik ipoisyen iunenm akot viombo <hesitation> komii mii chepeek kemwete mii chekemwetenkei. Keunen alak sumek, keunen keunen alak akot viombi kepaisyen alak keunen kapchoo kiunen kooti.